أفضل إني أضيع مفاتيحي ولا أضيع جوالي، المفاتيح بطلع غيرها، ورخيصة ما تسوى، الموبايل غالي ،وعليه صور ومحادثات وأشياء مهمة ما أحب إنها تظيع، ولا أحب إن أحد يشوفها، أشياء خاصة فيني.